Eeeh ha poerty nane ɗum ɗo wonɗi ɓe jei jamanu eeh ngam kowaɗi ɓo ɗumɗo walla ɓi aɗama o hefta no o tokka ta jaɓrungal maako